Yilam nii wuro a kung binen ti ka hankali mor gari, chechi toti makaranta man ki tikali, no mo mam makaranta ri, kwaama an wommwen nureu bo mo fiyam nanghen, gwamnatirowo mwa tam loh mwe ti chikeu. No mo fiya bori chigaba ki tombo wuro, ki hankali kwama an wom mwen nure dike mwa biyam bukata loh mwe ti chike, damma no mamdi bi ko makaranta biki be mani ba mati makaranta wi ki tikali. No mo makentiri, ma makenti, ma makenti yiire mwi mwe ma mwa maa makaranta ti, mo mani ri mani mwa fiya nanghen gwamnatirti wi, mwan fiyam ki bwii, no mo too nii mam makaranta, fiyam nanghen gwamnatir di, ki bwii kwaama wom chinen nure, no kwaama ki duwen na mwe ri, duwen na mwe. No mo mabori moki mwa cho mwe ka tom. tombo wobo man cho luwam nen, yabo ki mo fiye, mo cherumten wulom ki tombo wori yorbo, gara na mo mauri, bo ma nanghen karantakako ki bibeiyo to iyaye nuwa luma mweko ti mo ma dike mo meranghu we leebo dor mwer, amma no dii kangheri mo mau makaranta ri, bo mo yiiken moki ma mwa tikang bibeiyo ti, no mo mauri bo yii tikang bibeiyo, dike mo mani nyeu, cho wo nyo, amma mam ri bo mo yiiken, moki be mani ba mati, to yorbo nyo. heg o. cho dike cho moko makarantau ban maniri, wi ki tikali, no mariri yaa loh ri chiya too mon cherum daban kanghe niwo mabo makarantau, niwo mabo makaranta mwa too yamchembo dabam, no nwo mameu, chi toki to niuwo, mam mam makaranta, nyimom ye chi matiye. An kweni tiber nobeb tok dike nubo a nuwa luma cheko tike, amma nii wuro mabo ri, an kweni ri, an tukchanghum kero nyo koni nyo, wo nobo a tokti ki nii wuro nyombo ye cho toktiye to chiyan tuken tamwi nii wuro mabo makaranta. To no mo mani nyori yorbo, makaranta wi ki tikali yori kabo fiye mo wiye, fiye temwe wiye. No temwe an ti ki chan biyamwendi, ma kokari mwe ma yaaken, ma makenti, temwe biya mwenti ma yaaken, amma no mo yaa, mo yobo dor mwero fiye makaranta ninne ri, an yilam gara ma no mo kwenbo muki ya mwa ma makaranta ba to mo makenti, mo makenti, mo makenti, mo makenti. Duwen te mwe mam, karatu temwe biya mwene kaketendi chin tuu ki mo mo tamk bo fo Gombe, mo mo tamki bo fo Nigeria, la temwe an bilanghi ki. Ai bibwemi tamki nubo wure, am mo mabori, mwa fiya dama fe na mu yaa fiye wurendo? cho chiki maka makarantak yora, makaranta yori luma man, no mo mani di, mo makenti mo yaaken, mo makenti mo yaaken, la mo mabo nyo na wo nyori, ma manyi na tikang iyaye mwe, manye na mo tikang tebmwebo kanghe neb mwebo anguwa kime? no mwa mabo nyori yorbo, ma mam mo man mo mam ri, kwaama an wom mwen nureu dike mo matiyeu dikanghe no mwan mam makaranta ri, bo mwan iya mo tam kasuwanci mwe, mo ti mai mugi yilakanghi mugi, yilakanghi, mo fiye naira nung ri mo yoken, mo fiya naira nung ri mo yoken, fini ma mo fiya damuwa ti mor luwe kime, dike wuro mani a biya tikali kime tiye ba, mon wo chiko mwan biyam tikali loh kime chiko, yonenbowi mo chiri fiye kanghe mo cher fiye kaghe yamu keni. makaranta wi ki tikali sosai, mo ma dikeroti, mo mati ki lissafi yadda a tikang nen tiyeu, no mo mabo makarantari dike kanghe mun ma nyo tirchi tirchi koni nyo wuro yorbo, gara mo mani ri an tikang nen, no tikang nen di. mun Biyam bukata loh bwe ciko biyam bukata temwebo chiko, biyam bukata nobo anguwa kime to, cho chuwo mo yilam nii dur di, mon tuu nanghendo fiye wuro, mwan tuu nanghendo fiye wuro, mwan tuu nanghendo fiye wuro. No mo mabo makanrata ri, cho fiye yilam fiye kanghe anguwanti kanghem tebechibo marang bo makaranta, la dike yilam ki damuwa, yilam ki, Jahilci anguwa chiro nen, diki nii woro ai mabo makaranta, mabo dikewo, ma bo dongdong, gyara mo tikang bi biyo, mo mam, <noise> dike a tikang nenti rayuwa mwe amma no mun ma mabo di an yilam ki ki tai, duwen no mo makaranta, no mu ki cho dike wo mun karanta di, titii fiye mwe chero nin dike mwa makaranta duwen no chi chuwoti ki to dike yiwo karanta cho dike wuro nyo chi a bow kiden mwero den mwero chiya tuu wulom wulom la mwe chiya tuu den mwero ki makaranta tomka ka? Bwe bangjinghe tokki kweni ya mau karatu mwe, bo an tikang nen, so- sosai, no kebo nyori mani mwa fiya lima ti. to cho cho moki na mun mauri wi ki tikali sosai an tikang nen so bi yiri biki duwen biki maa. Makaranta ti, mabi ma dike woti bwe bangjinghe ki mani di mwan nyimom ye mo mati fo bitine wure ninne, kanghe wo nyombo yadda cha karantam bifumero kwaamaro tiyeu, mo meri a karantam tibeu, n- n- n- yilam kero chi chom makarantau, mwa nyombo, amma mo mauri, an tikang nen sosai, bwe bangjinghe tokki nyo, ki ga yaya mwa mow makaranta, yiire muki maki ma cho mwe kan tom, tuka tinibembo chuwo tombo nyo cho, ye tombo yaa ki chi fe, yabo ki chi fiye, wo chin bwiyaranghum, ba dike kanghe chi yobinen fo kicho dike chi mani fo bitine wuro ba mabo. No mo ma bebeyo log mwe, nin makaranta ri, mo ma chinen di chi an nuwa luma ki techiye fa ma chinen tikali sosai, amma no mo yiiken moko bibeiyo loh mwe manin makaranta atomwen ka nangure kii, ko ya mwa chuwom, ka tom ki bibeiyo ri, mana mana. nuwa lumakti, chi cheri fiye kanghe ri, keb chibo cweyekang chinen, ai kime tekume dok kimenbo makaranta, kuma ba dike chi nyime, wo yam nyombo yadda chiya dum kullen tiyeu nyombo yadda chi a yullanghum kullen tiyeu, an niwo yaaken ya mau makarantau an ganem, dike chi maneu fa teche tikang cho che nyimom nubo ducce, wo chon nyimom yadda cho duum kullendo tiyeu, chon nyimom yadda cha mam chari tiyeu, amma kebo nyori ma mwa nyomti. Kullum mo yim loh kom, mani mo cherti yamu waye, ya mo nyimom nubo kaale, mo mo yim yiim ka unguwa kime, mo yim yiin ka bitine kime, mani mwa cherti mo yaa bine kaale, ma mo cherti mo ya fiye mwa wayem nubo ti, mo nyimom nubo tichi chereu. to cho chuwo mi maa makaranta yora fiye mineneu, no man di chi yan iya chi tuu nen bou mo tam ki bitine kime, miki too mo, ni wo mwa tikang keb mweboti fo loweu, mo kwenu ya mo yim fiye kanghe, mo mabo, mo mau bo mo yiiken, mo mabo nubo ti mairi, moki nubo nyombo, mwe mwa nyimomme yau bo merang binen, yadda ba nyimom tiye kebo nyori nuboki ba nyombo ye bo matiye, to gwambe ba wo nyimome mo mwan yaa mo merang diker bwe nin, bwe an merang diker munen, cho yadda makarantau.